<hesitation> וועלכע חיות איך הא- איך עקל מיך פון איז <hesitation> <hesitation> pauseאסאך פון די אינסעיקטס מאכן מיך זייער נערוועז <hesitation> ספעשעלי, ספציעל די חיות וואס מאכן נויזעיס <hesitation> און ריי <hesitation> אה ראטס מאכן מיך אויך זייער פארעקלט.